اختار انه احتفظ فيه اه هاي اسمي اكيد هاي كيان هاي تاريخ شخصية ايه علاقات اشخاص ايه حياة فبيكون مب شي سهل يعني اني استغنى عن هاي الاسم او غيره اي وهاي هوية يعني فبستمر فيه وانولدت فيه شي مكتوب